ഭേല്ജേഉമ് ദേസ, ബേല്ജേഉമ് ദേസ ത അക്ലേന്ഛ അഹര। പദ്ദതി ഇപുന്ദു അക്ലേന് അദിഗേ ദവര് കേ പാതിര്। ഇപുന്ദു ആന്ദമ് ഭേല്ജേഉമ് ദേസ ത അഹര പദ്ദതി। ഫ്രേന്ഛ്, ദുത്ഛ്, ബുക ഗേര്മനു, അ ദേസ ത അഹര। പദ്ദതി ത സുരത്ലേന അഹര പദ്ദതി മേതി ഇന്ദു। അലമ്ഗിത വാത് ഇപുന്ദു അക്ലേന് അഹര പദ്ദതി। ബൈന്കല ദുചികര വാത് ഇപുന്ദു ഭുക സമ്രിധി। അഥ് ഇപുന്ദു അക്ലേന് അഹര പദ്ദതി ജസ്തി ബേല്ജേഉമ്। ബീരു വിനേഉ ഛോചോലതേഉ അമന്ദു ജസ്തി ഇപുന്ദു। അക്ലേന് വിനേഉ, ബുക ബീരു അമന്ദു ജസ്തി ഇപുന്ദു। വിസയ്ന ഇത പന്ദല ഛലില ഛുരു ജസ്തി ഇപുന്ദു। സോ വിനേഉ മന്ത അക്ലേന് അഹര പദ്ദതി ത ചോമ്മോന് അര്നി ഇപുന്ദു <hesitation> ഭുക അക്ലേന് ഐത। കേലവന്ജി സോക സോക ത അഹര പദ്ദതി ത പുദര്। കോന്ദിപുന്ദു ആന്ദമ് സ്തോല്ഫു ലേസു അവൈനു അതക। ബേല്ജേഉമു, വുല്ഫ്സു, മുന്സലസു, ഫ്രുഇത്സു। <hesitation> അന്ഛ മന്ത ബേദ ബേദ ഇതി ത അക്ലേന് അഹര പദ്ദതി। മന്ത ഇപുന്ദു ഓമ് മന്ത ഇതേമ് മന്ത ബദരി സോകി ഇപുന്ദു।